सबसे ज्यादा डौर मेथे। भालू से लगदी। किले की भालू अगर एक बार आदमी पिछधे भाग ग्या त ऊ आदमी थै कटदू चा। वे आदमी के बरगबान कैदूद ऊ। भालू दगडी हमेशा डैर लगदी। अगर कभी जंगल मा जा त और भालू पिछने पोडिग्या त उ आदमी थै छुडदू नीचा। इले बूलदा भालू दगड आदमी थै उबां कुन भगण चैंद।